izy kôa karazagna fruit malôha hita am'tany misy zahay etoy tegna marobe: misy manga, misy misy kida, misy misy batata, misy misy fraise, misy pomme, marobe feky.